Ishi ko myiyo ni ami ya yemu oki shumotu, kotata, wo ishi akomoma kadoleku inongma- mesa ishini omawe ni oya gekwu ni, ishi komomanu owiski ni ananoho, abe na ba nu ayine okpagyu rawo ba gye ke, su awobole, awobikweyi ogya ngyakli go go goni banu, awase ni bipashi aba wole aba wole shini ana mayene abawa bagye shini ana kokakayene, aba koneshi abako labi abawa kozani owoni aseni gebi kwe oseni gashe oza na ni shoshi lo, ishi ni ayene bawa bagye ba kela kayene kole tu noma, abawa gbayishini shini abawa koka ni aba kyiwatu eme anunoho ya kheigye ya ga nu ikede ashishe naka biyashishe pu kotilo oza ni ya nishi oni shomotu ni oma, ishi oni wishini ananoho ka nano bawa bagye aba re aba gwa, owishini ase ba zeshi, asebaye shi, ase gboza kodoyi nanu amo ayuma ze, ishini ase ya gbona olenu, oya pase mo gole wole waze, owishi ase ya gboza ko daje oza rore gogo, ogwula, ikpowula.

Oni ya kwotu veshi ni aba kwokwunu kwokwunu keno a- a- awene, eno awene mani aba kadaha kamo oshun ko zeshi ase ni gboloni tahabo shini napye ko re aseni ke gboni abamo azani owuso dawoni odu ni wosu dawoni wowu kotono kela hila oya yoko kpanu shini atono kpanu dawase dawase gboloni omigyo dede vebe koza ni ogboni gbehi keno ni okekwu ikwunu ni ki shu motu ikwunu shese kwo okadaha kamo ase ni wa kekwu ikweyi kuni okaha kamo oseni wangwaha shoshetu kibiri kpasuse ni ba klaaha shoshetu kibiri kpasuse ni ba kyaaha shoshetuni, ba paha gepye moma owowanu ni owa pini kaduha kamo asuse sho ko kwasu ga danu owemoma lo kweni labilo, asuse sho koyimu koyinanu la, osho ko yimu koyimawa byo ya yimu kiyoni oyeneho webe kigyashi lalo oyeneho nighowo kpa wa ni ya showoni gyogyela ozani ya ni eshi kimiya mani ki shomuto kotata ipu kotohi nya shotanehe owoni imiya mani gyowa ozalewa bagbagye, ase kwashi ka aba gwiwiye ba wayi kowuso aselewa lewa ba goboto kowuso ba shagbo to shini ana wayi kowuso ishi oni ya shomuto kotata koni oya ishi ase ba roza kpiyiwani.